Bati yakwa samie batika ukatika maisha kwale veiya arikataba nde maisha nimeona mazuri nikaora maisha peke nire siku nifunga nduwa tubasi ehh kweri zimori ndo kisha sadia maisha mesha yoova